اللون الاحمر بيرتبط دايما بالشغف وبالحب وبالقوة وبيمكن ان هو يكون رمز للخطر او التحذير زي ما بيكون في اشارات المرور والانذارات وكمان ممكن يمثل الحيوية والنشاط والطاقة عشان كدا بيحطوه في اي شعرات رياضية يعني اي حاجة تبع الرياضة بيكون فيها لون احمر أكيد.